د آبشار غږ یا د اوبو شراری ماته د سکون او خوښۍ احساس را کوي. زه تل د سیند غاړې ته ځم او د اوبو شراري ته غوږ نیسم. هغه ځایونه چې اوبه له لوړ ځای څخه په کې را تویېږي او غږ خپروي ډېره ځم. زموږ په کور کې د اوبو یوه لویه شراره ده چې اوبه له لوړ ځای څخه په کې را تویېږي او خوندوره موسیقي خپروي.